Haiwan yo paleca bahaya gena ge manjanga, manjanga gena se ena loya ge ngone dode ena paha ua, maha haiwan yo yake foloi gena rasi bilolo, bilolo gena ena tagi ge yake bahaya ena se hoda mansia bolo baso mansia gahi yohu ma jalabe ge ena ge yo tagi aku rewa ma.